Ay agara asshaba erin irberi ashra mina, <hesitation> shargin lugga kolinamin, garbingon kolinamin, rotangon kolinamin, arabigon kolinamin, englizigon kolinamin, kabaritango goni <hesitation> kabaoni algimainkan kabatani ninamin, khabiztanaikani, abarikani, aragedtinaikani, keratinaikani ay hajatanig erin kula ahsana yani erinnani shakel wateila arbira gridilikni.